Toster, elektr energiyasi orqali, issiqlik ajratish orqali ichiga qo'yilgan non va shunga o'xshash kesilgan mahsulotlarni qizdirish, hatto pishirish darajasida qizdirib beradigan funksiyani bajaradi. Bu yordamida, nonni qizdirib, uning ustiga biror narsa surtib yeyish mumkin.